எண் என நினைக்கும் பொழுது எனக்கு உடனே. அதிகமான சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நினைவில் வருகின்றன. என்பது ஒரு பரிமாண என்ற உணர்வை நினைவில் வருகிறது. இது எனக்கு பல விஷயங்களை ஒருங்கிணைக்கும். எண்ணாக தோன்றுகிறது உதாரணமாக மனிதனின் ஆறு உறுப்புகள். உடல் உறுப்புகளுக்கு என்று சொல்வதன் மூலம். அந்த எண் உடலின் அனைத்து பகுதிகளையும். இணைக்கும் வகையில் உணர்த்துகின்றது மேலும். எண் என்கிற எண்ணை நினைத்தால் இசையில். கீத பாடல்கள் அல்லது இசை சாதனங்களில் கீ அல்லது. தொண்டுகள் ஆகியவை உணர்த்தப்படுகின்றன. இதனால் அது உணர்ச்சிகள் மற்றும் துன்பங்களை. மெல்லவெளிச்சமாக்கும் வகையில் இருக்கின்றது. மற்றும ஒரு கால்பந்தாட்டத்தில் 5வது இடம் பெற்ற வீரர்களை. பற்றி நினைக்கும்போது, சாதனைகளின் முக்கியத்துவம். என நினைத்துக்கொள்கின்றேன்.